די צוועלף חדשים זענען דא- ס'דא אידישע ווערטער דערפאר וואס מע- נישט יעדער קען ווי יאנואר און יוני און יולי פאר די מינע זאכן אבער זיי זענען- די ענגליש איז עס דשעניוערי, פעבורערי, מארטש, עיפריל, מעי, דשון, דשוליי, אוגאסט, סעפטעמבער, אקטאבער, נאוועמבער, דיסעמבער.